הַמַּשְרוּב לִי קִתְעַגְ'בְנִי בְזַאפ הוּוּ אִתַאי בַנְנַעַע, קִנְטַיְבּ הַמַּא וּמִנִין יִגְלַא קִנְזִיד עַלֵה אִתַאי וְסֻכַּר וְנַעְנַעַע טַרִי וְנַחְלִיֵה יִגְלַא שוּיָא, קִנְסְבּוּ מְזִיַאן בַּאש יִגְלַא וְקַאנְשְרַבוּ סְחוּן פִיה רַחָה וְקַאנְחַס בְרַאסִי מֻרְתַאח כְּלַא מַא נִשְרַב קַאס.